Ngo de ngu pelek kama marup ura chama thinem chaln <hesitation> vadi chulenget de bubang ura bubang chia ive de ngu ver kama marubki <noise> de chule de chule thive se chule ngu verki vet kunangga achauk. Daka thinem mamar cha chlan ngo thunget pa ka ma vaia ves du ngu ma ngo let ta mudam mek nanek nget diva chule de chule nget maululu da arot nget de mamar cha chile nget maululu. De kule nget da kunangga auk da mamaria kule nget, pa kunang ma methia sa uttes nget.